إذا بدك تعلم شخص كيفية ركوب الدراجة أول شي بيجلس علي المقعد و تلبسه خوذه للأمان بعدين تحط رجليه علي <hesitation> البدال أو تحط الرجل القوية في الأمام و تحاول إنك تساعده عشان ما يفقد توازنه ، و تجرب مره و اتنين و ثلاثه لحين ما يكون عنده توازن و يستطيع إنو يسوقها بحاله.